Xu̱kú tsí mbiꞌi idúún mbroꞌon, tsí jámba̱ tiémpo̱ mbiꞌi idúu̱n rí mboꞌon kási̱ tsínii̱. Mbroꞌon ñajuun rí juwee̱ ikhii̱n, xó xu̱wánꞌ tsúꞌkhue̱n xtáa̱, mbiꞌi iduu̱ mboꞌon, nda̱a̱ ajngóo ma̱ꞌdxuu̱n mbá aꞌwá, nú nandxaꞌwee̱ máꞌ, na̱ña̱wo̱o̱n guꞌwá ná xtáa̱. Náá rí ñajuun ríga̱, naꞌguii̱ iꞌnii̱ ikhaa̱ mientra ikhaa̱ na̱ña̱wo̱o̱n. Na̱ꞌkha̱ mbáa xa̱bo̱, na̱ꞌkha̱ mbáa xu̱kú, nandxaꞌwee̱ na̱ga̱ti̱ya̱a̱ꞌ nandxaꞌwee̱, rúꞌkhue̱n naꞌthán rí xtáa tsí na̱ꞌkha̱. Rúꞌkhue̱n iꞌnii̱ rí mbroꞌon ja, xúgíí ndaꞌjoo̱ ikhaa̱, na̱ña̱wo̱o̱n xúgíí rí ríga̱. Xúꞌkhue̱n i̱mba̱a̱ tsí mbiꞌyuu míxtu̱u̱n, tsúꞌkhue̱n mbroꞌon mang- mangaa, xu̱kú tsúꞌkhue̱n naaguatuu̱n, naguatuu̱n xu̱kú tsí naꞌkhuu̱n, xtáa̱ máꞌ xúꞌkhue̱n lísto̱, <hesitation> xí na̱xki̱dxu̱u̱. o xí míxtu̱u̱n ñajuu̱n, naꞌkhuu̱n tsíjní, wiphii̱ máꞌ iꞌnii̱, wiphi má, tsíꞌguii̱ máꞌ, nagatuwii̱n xu̱kú, naꞌne gámbi̱i̱n xu̱kú ná guꞌwá, ná xtáa̱. Xúꞌkhue̱n i̱mba̱a̱ xu̱kú tsí xo̱we̱, <hesitation> púro̱ mbroꞌon nagájnuu̱ xúkú tsúꞌkhue̱n mangaa, rí mbroꞌon a̱ꞌkhue̱n ndaꞌyoo̱ ná rí ma̱ꞌne snuꞌwee̱ ná juwá xtíla̱ ná júwá xu̱kú a̱ꞌkhue̱n mi̱khuu̱n. Rúꞌkhue̱n ñajun inuu xu̱kú tsúꞌkhue̱n ikhaa mbu̱júꞌ. Na̱to̱ꞌo̱o̱ guꞌwáá, na̱gu̱wíi̱n xtíla̱, mbroꞌon mientra, nanu xa̱bo̱, nunu xa̱bo̱, nu̱tu̱ꞌúu̱n guꞌwá, nuni̱i̱, nuni̱i̱ <hesitation> rí mbiꞌyuu, naꞌphuu̱n xu̱kú, e̱ge̱ a̱ꞌkhue̱n mbroꞌon mbiꞌi iduu̱ ja, ngrego̱o̱ máꞌ a̱ꞌkhue̱n mijngi má rí rixu̱ún xa̱bo̱ ngrigo̱o̱, rí mi̱khúu̱n xtíla̱, xtíla̱ iꞌkhu̱ún tsí e̱ge̱, rúꞌkhue̱n ñajun naꞌnii̱, asndo náá máꞌ tsí ñajuun ngrigo̱o̱ rí mbroꞌon a̱ꞌkhue̱n nagájnúu̱n ikhii̱n napiꞌtsii̱. Rúꞌkhuen nune̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n. Xúꞌkhue̱n i̱mba̱a̱ xu̱kú xóo ga̱yú dí ni ñajuun eꞌne tsí ga̱yú, naꞌkhui̱i̱ ndxáma ná wájon ne̱, ndawa̱a̱ rí mbiꞌi, mbroꞌon xtáa̱, naꞌkhui̱i̱ ndxáma, xúgíí rúꞌkhue̱n ndaꞌyée̱ꞌ mangaa̱, nakuiꞌtsii̱, rí ma̱xtáa̱ jma̱á. <hesitation> i̱mba̱a̱ xu̱kú tsí mbiꞌyuu xtuájen, tsúꞌkue̱n tsí naꞌkho̱ naꞌne gámbo̱o̱ xaxtu, mbroꞌon i̱ꞌkha̱ tsúꞌkhue̱n mangaa, mientra nawanúu xaxtu ndaꞌya, rií naꞌne jagaa máꞌ xaxtu, xí nijraꞌán ne̱. A̱ꞌkhue̱n i̱ꞌkhe̱e̱ ikhaa̱ jú naꞌkhui̱i̱ inúu xto̱o̱, xí naꞌkhi̱i̱ inúu xto̱o̱, tseꞌtse ma̱ꞌkhe̱e̱, mbámbá wakhíí o mbroꞌon khaa̱ꞌ gíꞌ a̱ꞌkhue̱n, ma̱kuiꞌtsii̱ rúꞌkhuie̱n iꞌnii̱ ja ndaꞌyée̱ rí mi̱khui̱i̱, pero naꞌne gámbo̱o̱ ne̱, níniñuu̱, na̱ꞌkha̱ máꞌ raꞌne gámbo̱o̱ xto̱o̱. Nánguá iniñuu̱ xto̱o̱ mba̱ꞌya. Mbá xúgíí rúꞌkhue̱n naꞌne tsí mbiꞌyuu xu̱kú xtuájen, rúꞌkhue̱n a̱kui̱ín xu̱kú tsúꞌkhue̱n, ñajuun tsí mbiꞌi idúún rí mbroꞌon rúꞌkhue̱n ini̱i̱ tsí xtáa máꞌ tsí na̱ña̱wo̱o̱n, xtáa máꞌ tsí naꞌne ri xkawe̱ꞌ naꞌne gámbo̱o̱, rúꞌkhue̱n nune̱ xu̱kú tsúꞌkhue̱n rí mbroꞌon.